ஆம் விலங்குகள் கலாச்சார பரிமாற்றம். என்று அழைக்கப்படும் ஒரு செயல்முறையின் மூலம். ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு. அறிவை அனுப்ப முடியும் அங்கு அவர்கள் தங்கள். குழுவில் உள்ள வயதான நபர்களிடமிருந்து நடத்தைகள். மற்றும் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அவற்றை இளைய தலைமுறையினருக்கு அனுப்புகிறார்கள். பறவைகளின் புலம்பெயர்ந்த பாதைகள். சிம்பன்சிகளில் கருவி பயன்பாடு மற்றும் சில. பாலூட்டிகளில் உணவு உத்திகள் ஆகியவை அடங்கும்.